வெவ்வேறு சமையல் முறைகள் ஊட்டச்சத்துக்களை தக்கவைத்தல், இழப்பு அல்லது மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் செல்வாக்கு செலுத்துவதன் மூலம் உணவின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பை கணிசமாக பாதிக்கலாம். உணவின் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கத்தை பல்வேறு முறைகள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய கண்ணோட்டம் இங்கே. முறைகள் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகள். கொதிக்கும். நன்மை உணவை மென்மையாக்குகிறது, செரிமானத்தை எளிதாக்குகிறது, சமைக்கும் நீரை எகா சூப்கள், குழம்புகள். உட்கொண்டால் நீரில் கரையக்கூடிய ஊட்டச்சத்தை தக்கவைக்கிறது. பாதகம் வைட்டமின் சி மற்றும் பி-காம்ப்ளக்ஸ் வைட்டமின்கள் போன்ற நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டால் சமையல் நீரில் வெளியேறலாம். வேகவைத்தல். நன்மை பெரும்பாலான ஊட்டச்சத்துக்களை, குறிப்பாக நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்களை வைத்திருக்கிறது, ஏனெனில் உணவு தண்ணீருடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாது. பாதகம்: அதிகமாக சமைத்தால் ஊட்டச்சத்துக்களின் குறைந்தபட்ச இழப்பு. கிரில்லிங்/பிராய்லிங்